أكيد بنولي رسام، كل لوحة تحكي عن حدث حصل لي، تحكي عن حدث بسبب هاللوحة، تحكي عن قصة، تحكي عن أي شي تحكي عن حياتي، تحكي عن ذكرى- ذكرى إني مريتيها تبقى حاجات، هيكي تبقي، معاك ومع الفنان، ومع اللي يشوفها <hesitation> اللي يشوفها يبقى عارف شنو قصتها، شنو وراها هاللوحة، وشنو وراها هالرسمة.